A shill shiga ghi kena, wiyaha zadila ba rvi huɗa am zhadile, rvi hwda an zhadile mba ulaha iye cha zala ka va, mbalaba iye ca wudka va, a dada va aga bayava ga sunuka, aga dughwa nuke a wire va, ce wane ka yagidi yagi a dadava, tighissa za dadaghu yagidiya zugwani ti timha da deghwa djin tighe mba fke, ga tmagha he ghe sani vadgwe a a angwaci mba mane zaha fici ma'a ga dadghu za bayahu a tit naci vad luwa lava kzdja haye ci wud sani mane mane ke nde vjiye diya ce wi ygidiyaka aha aya gma kwangha jvu diya, kungha vjru diyava ca nay ja nay zadile gwazkafte mbd tama kure fdavaghacivagha titkwe za gwazikafte baka na zida laba cina magugu naya kome kome, mane makaranta cina kwari laba wiyaha tama ka faɗava ka ga shiga ska, za gwaha na fvida da ju vagha ka, ju vika, juvaghaka balla ka mne stski gheniva wi heniva ka da sihida kwaraki kwara nche laba ka dadanaha mba, ka bayanaha ba mnace wi, ce tugwduwaka, iyalwa a ski mna da da kwarava manewe za gwaha. Aya gma kwige kwa ce naha naha iye mane we kha, yagadi va dadnuwa sani ka ghe timi- tima he ha sanu kuli sire na sapo sapo he, avka nan kwla dihihiva ski zza gida chi sani, dlakwi dlakwe svre na zadafe gwanzkafte da mna. Iri ce wud gwre bopahi ɗgha ulava aza gwazkafte ka zghdile da mna sana Daga shillce da mna, avjaragha ci na zkuzava na titikwe va liyena cegha ka giduwe gida cena zaghe suyena nza gwaha nayuwace da dighe mahane ba dull wud san da nzda nzda, gma deghwaru na zdafe titkwe hilake hla gwazekafte kana ngha zdva ftfe ka angwalva, aya halima nagha zadife angwa kuda ci wura dtighe kwri thugwl mne leghe guli tama, ghe kha mane gwala wala ci vjivu, to baci ygidaya vta barei dure nay mburate sege chratha ci gwal viseta nduwa ghe kha mane va tama gwazikafte sire mane, mane dighe balla ugidaya vjvu da kwara kena a magulghe mne ghe vjivi nzghe kula zadilla, vjirina da zadila za ni ana ma danaghe ka ɗkigha cena we da mna kwara, mna hakuya sana, a ni sikina da payani zallava, ka da gida cena, a vu ski da payani zallava, ka ka gida nekene a vui ce ski de payana ski ce bayaha zallava, iri zdfe, da blaka mulduwa mbul ski yafe ka nda kha zalla gwal, mka zalla, da mbuldambulanise ski a mna da nise yafe ka ghehe ba zala gwal naya, dole hadjava gwre hadjava ga at juwa da fte vjaraha aska ndava gwal ka juwa da fte vjaraha, saolila ntaba cugure bi ahila hila va kava gwal ka zdahara nicki kavilivila she iyi ci ba zdra gwre, naci vghilhil ha to Vjarangha ci ka guli ka sagamana, guli ce vjaranahaci ka saganana, ayah aya sakaruwa ada zaku mi dughu nighe aya degharwa har ka gwazikafte da kwari irice hdassa de hdassaka cuka nay laba ba ghra ka ka ba azkahaci gwal ka da dkila agasge vjiwe naha ce ka ka da hdassa gwal kamar ski huta wahalava kadadana na gida agsage vjare nagha ci ti zallaci kwarina, ca kegha kwar vkena ba za uweka zallaci mlas ka wgu zalla ci klawaya, ka kgwar da ndagha da righa za zallanci gwal, laba ci payani ka asziga hkaubezaghe d nise, wi awgoel be nise ghu mane mane hakuri ka shaida tace sawa da tabaciya ka ce mine kara, maniwe kha, za zallanghaci gwal ka da nckene rvi, zi zdka ndava tgwal ka da hdassa, kwiga kwa wi laba ci halei gwazkafte rnughwasa da juwva ka da ja shaya ce kasshe cikena va gwazkafte mine ski ukwi, ga gwar da gida za zallanci vjine gwre ci ka dahda grefe a gwal aka saganana a bare gwazkafte degna dkadiye ka jugwaufe ana wudva akha nike na wudne, dada ghe siye da wudne, baya sire da wudne ka dzjanate, wiceneba wuceka jisi ceva bayasire, aza dadahe bru dana kwatsa gwre auwa na ce vjira va manewa ka nda gwarci ce wiyava da zalla ci diy ka da andale gwre vighe negwal fte haya ka khal fte haya a zalla A gwre ce a gwal gwre ga warhani zaga mili zaga zala nehace, zala naha wura da naka naka da nha ka guli ce ndzagarve ska a mul ka mul uwe naha zda lude labe labara ka da gweda ka kwara gwala ka ga vjaraha gida da zallanaheci ci har kada mca ka da rabgwarje ma ana tabe to ju za da kughra nise ko ne da kughra zallane, ka ka wre da tawa, nice laba mane mane mni, kha! Mane ne ma haccigha ci laba avjaraha ne ci manda ne zu gar, mna cinava zagura kamtha za zalla ka mne kha niekene cina, dai dai kidiye zida labaca kwar ka laba dai dai mani kha vjara gwar ca a halgura dife amanar ka da diyi na vjiyi naci, ka vjire naha ce gwal ka sagana da siri na ka wud gidan cina, hw za gwazkafte guli ku a bari hakuri da diyi na vjiri nagha ce a mbuldu nise, a thbanite nise ka da miec, a ugedige vjiye ka ka gwda vjiyi, zha nagha ci zgha naghaci guli a bari gwazkafte da ɗiye nckena ca kwacire kwara na vjiye naha ci ka dada siu da ndharu ndagha ka baya siri da ndharun dagha, be makaranta baya sire, ku da bma karatu makaranta adada nhe sire da makaranta ci da karantaci waniva ka da zdite mme za gwazkafte ka hlinay ka zhe nahaci aka ma cama vjiye va bajiji ghu nickena, bijijihu, ka bajiji siyece rima ka kzdiva ghaya ɗiye ka da magwunaniya siri da paraki mbiyeta svu da parake vgha. Sire di kaskaya will kome kome a bajiji ghwa kha a ussa sakarwa a mane ka ci nickene laba nina kwarkwara gma zga hghdnila vjavak maniwe ta kha ba a canuwa ga ka labaci kha sakaruwa akada da vuka, zhe za da makka, zhe za nda saudiya, ski dahene dahene zdawa zine da fte devacka nakha balaka ta sakaruwa zha ece ha kar kwatsa ka ite kwatsa neghine zighe da irencena wahala hutu kha maka dadagwre ace khutsi maka dadagwre a tkduwe ka ce laba ga dada ceva, azdama laba ce gwra gida gwra za zala nagha ce, da cena ski, aza gwazkafte gwari ka zadra za da fte dwa bajije khwa kiwe, aski gwal baka cenava mai nicken digna, kamar kace ka kha ce yige daya, baya hwa ka we zavjere ce a khutsa bayahwa laba aze vjiye cena ka uwaka uwaka ghe he mane ki ba, acka da dighe da haya, ski da zka dra ne, a sugha cena klana kla hdasa, ai ussa sakaruwa da he kha kwatsa yigdaya kwata na sani maniwe caka da kwara tama enekena ca gida iyalwa ce dwre